O khiba okhim eresi, oki ji o ji gae, khin okhima cup ebha e, khin esa a, khin enia, obha kak mbi ka ekoria ejire, ofiek. Ofiek, ofiek, ofiek, onog ofiek feeb, oyighi nfiek anyi afo okak ka em me <hesitation> egbangbang, osu nji kpara-ang, orere akob a ma ofuk, o khin mane okag ka ebhi, okhin o ji khim. Onog ojak oji khim nji, efu, o ji khin ejum eja nji esug-a eresi, oji khin nji obha ko ayip okak, okeb egbangban nji tat osu eresi aji feeb, okhin okak. Nong nfa nfa, eyim bi kangh m biro nob, oki khim eresi nji aku, nji mbi. Okhim nji okhim onogo <hesitation> osu kparang okak, o gog ngare eya, ocho ngare eya okak, okin atabasi okak, okaka ejim o, okhin okak, okak amighe eyim mma a rengha ano eyim ofinghi mma feeb, okak. Enog efui, okhin aku ama okak, onog okak mma ka chibhe ochibhe, o ki maghe ka jen a, aku matat ma akpi eyu, okak ano ochibhe, eyu eki fam. So onog okhim eresi, okhun eresi eja aji afo, okin aku okak, omaghe nji kpa, enog efu tata a, oribhe mane, ochibe, oyum ka oso. Ebhu eri nji oyungha ebhu akang abhigo, ebhu em a mighe eyim a ma afo abhigo, abhig <hesitation> omenghe se nji ebhig. Ka jen a ane anire mma abharane se wut eka kpo khin eyin mbi ekhina mbi ekangha okanghe. Eyim mbi bhi kangha ano okanghe bi bhak na emanghe so nji na wut echibhe ekhina aku mma mbi ekhima eyim.